Fanjavan'ny ziain, ziain io izen̈y fanjavan'ny tsaiky izen̈y. Raha tônga anaty jeriko avy eo ziain in̈y koa <hesitation> lafetiny vaintsisy amintsika karà zay.